Ɓii aadama huunde fuu ko ñaamataa so ana senii a cenoto, so ada ñama ko moƴii a cellan. <hesitation> ñaande ko senii ɗum cellinta neɗɗo. Ɗun waɗi min e hooran ka ko senii tan <hesitation> ɓuranikan, ɓurmi yiɗde du.